عند مقابلة الاصدقاء دائما بكون مبكر بوصل-بصل أول واحد عشان ما أزعج حدا ، بكون دايما بكير أحيانا يصير شوية تأخير يكون مدري شلون يوجد سبب لهذا التأخير ، و لكن ف الغالب أنا بصل أول شخص إلي موعد المقابلة ، بكون دايما بانتظار الجميع.